Ngom toma moti ne biasa mo waro gocaa ge, ngom wari eno toma fola ma dulu, toma fola ma doya, toma ngom ma teras, ngom wari kabi ma iho, wari hale, wari eno. a gatege